קבל מא תשרי סיארה ולא דראג'ה נאריה מסתעמלה, כתרכּז עלא בזאף דאלחיוואיג', אול כתשוף אלחאלה אלעאמה דיאל אלהיקֶל, מןבעד כתשוף שי צדא ולא דרבּאת כבירא, מבּעד כתחרבּ אלמחרכ חאצו יכון חדאם מזיאן מכּישמעש צות דיאל תקּרקּיבּ ולא חאגה בחאל האכּא, וכּדאלך תרד בּאלכ עלא אלסואיל אדא כאן שי נזיף מן שי בּלאצע בחאל אזזית ולא אלמא.